عشان تعتذر بشكل صحيح، أول شي خلي الإعتذار صادج وواضح، جل للشخص إنك آسف على الشي اللي صار ووضح السبب إنه لازم الأمر، إعترف بخطأك بدون مبررات، وأكد إنك ما تجصد إنك تأذيه وبعدها حاول تعوضه إذا كان ممكن لا تنسى تظهر إحترامك لمشاعره.